Cha quiti kigui ye io ndigui ju un ni quitia nuna jaa jun cuihna i taqui taqui ndava quitia i un quitia ujun ndoco chihi quitia cha quitia andivɨ tahan ii quitia cununi iqui chi ji tajatu un naan ya ivɨ juun jaa avin ndehe quita ra yee gununihin quita un yiti jaguni quiti via ndujii quitian cava vaha ndioo cachi yinu quitian ndaa ndaa quiti cha nahan quitian nduahan jaan quitian ahan van ndiquian ndo ahan tinaan ahan chuun ahan viu chaa andivɨ cununi chi quiti sanatu cuu quitian santu cuu ta santu cuu tahan ahan qui vida cuu nanu jun tan cuu nuni tan iti.